Laha mahakasiky ny sôkôla a da misy ny sôkôla fotsy, misy ny sôkôla mena tsy ino fa baka amin'ny ronono, da misy ny sôkôla mainty. Ny sôkôla fotsy tsy misy kakaô malefaky sady mamy tsara amin'ny haingo tsindrin-tsakafo. Ny sôkôla mena koa na hoe chocolat au lait da misy siramamy sy ronono betsaky, mamy da soa amin'ny tsindrin-tsakafo avao koa. Da ny sôkôla mainty tsy misy siramamy betsaky i io, tsara amin'ny sakafo mamy.